<hesitation> Ny misy m- karazagny maro zashy e voankazo, ao ny ahitansika ny za hoe manga, misy gne akondro, misy e papay, misy gn'ampaly, misy izy io koa gne fraise ih, misy ledsy, misy e magnanasy, misy avao koa gne coco azo lazaigna fruit aby avao koa manko izy io, da misy avao koa gne <hesitation> vô- voahangy, voahangy gasy.